Mëch ëch këxpën oy ëch jedun nënëm nebyë jekpyë je'e ambyë dun të jukyatyën kap jedunbë ijtyë yëdun tyam xa'ajpë amaxa'an am celular, kap jedumbë ijtyë pues jue chëch ëch nanëm oy.